Ja ka'ando ja ndiuukundo parejando tiuku di'inanuun ndaaniuundo ja kuutiuutna'ando o vidando naakooxi para siempre porque maa ja viixi nunda'a ja kuundo tiuku xeburlana'a tate luliu vitnaa atiuka ja ka'ando matrimonio feliz vitnaa maa ja va'axi ayiivi vitnaa.